<noise> Chidajuandu ndukute ndukutu miin ndukutan ñuján, ndukutu este taka ke idijan na'a inijan onetuu ñojan chikachi kachitu teyan tundutu, teyatu ndajan kuchi ndo'o tuya'a ho ke'e ndo noyokoján inda tuu ndan nduñuu ini, xhichiján ndavtu kuu njuanduu ndani tiken pedazo tuu, tujan ndavatu takatu chi n nimodo ñani onré ñanitu ho kava tundai ndaytuu onré vika vikuñani ka'a kan ya kan, pero mene mene vii mene vidii jan kunduu tunaku ke uu pedazo ndojan ndojan ho uun pedaxu uu nnini tuja ño'o jan ho ummm ndañono nani nini na'a tundukutu xhi ndavatu, ndavatu takatu ta hido ndavatu takatu chinimodo kavatuu. <noise>